जु जीन्से छोटी जेब वोनि वे मा हम अपरा सिक्का रख सकना क्वे छोटी-मोटी जन चाभी-चुभी वन वे रख सकन अर है ना अर जन क्वे छोटी-मोटी पर्ची वोनि वेबी हम वे छोटी जेब मा रख सकन और अपु जन पैसा भी रख सकन थोड़ा भोत, ज़्यादा ता ना पर थोड़ा भोत पैसा।